Naguu kuenta kutaján koluye ján ndañachonra tiyunruu nuu, teyenguo nukate kunutu ndonkueta kakute iko no'o ndukeñono ján, vetuu chunruu kua ikonutu tuña tuechi ndikin taña'a jan kueta ján ho kuenta yunrujan nako tuñaka nakoka chí, ye'e xunuu chuxuu nutujani ye'e kete ndanjuña ján yeko ñakatuu vetuu ndununru ndanguu, keña tundaini yuxunru nukutu ka'a nunguu nduma ján nuu kojan nundaka kenraka nuxhunru ndiko onunru yu tuyeko yuxhu neko onre nanixte'í iyigan iha katuu vetu ndujun yujun nutu, ndudukaján ndono keunta otuu onren nandii tukuei ichijan naneti ichijan nunan ndandeko, xuu yuxu nuu tunako yeko ikatuu ndau yono xhutu.